Ia! Mahay tômpony zany ohatra ataon'ny aombivaviny ndreky osivaviny, ary maneho firaiketam-po koa izy, ohatra hoe tompony manesy azy! Efa hainy, ohatra hoe andeha asesy any amin'ny faritra izy, tsy miôla na hoe tsy mivilivily izy koa ohatra ndra hoe tompony zany manesy azy fa tonga dia mandeha mitsotra jusqu'amin'ny tany ampimboana zare.